maður sem lauk afplánun fangelsisdóms árið tvö þúsund var tuttugu og tvö ár að greiða upp sakarkostnað hann segir sorglegt hversu fáir fyrrverandi fangar nái að fóta sig

og á samfélagsmiðlum skapar margvísleg álitaefni um notkun persónuupplýsinga segir forstjóri Persónuverndar forseti Venesúela hefur léð máls á því að halda þingkosningar eins og mörg ríki

Evrópu hafa krafist nánustu ráðgjafar Bandaríkjaforseta ganga mjög hart fram í að skipta um forseta í landinu lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu vill efla samstarf lögreglu og barnaverndaryfirvalda til þess að forða ungmennum sem fremja afbrot frá

pálmatrén

sem veldur deilum hér á landi lektor í listgreinum segir að slíkar umræður geti verið jákvæðar fyrir myndlistina í heild

og sálfræðiaðstoð við fanga í afplánun segir fyrrverandi fangi þá skipti miklu að gera fólki auðveldara fyrir að vera löghlýðnir borgarar að lokinni fangavist það tók hann tuttugu og tvö ár að greiða upp sakarkostnað Jón Jacobsen fékk fimm ára dóm fyrir

og lauk afplánun árið tvö þúsund hann hefur aðstoðað

helst að breyta til þess að þetta væri meiri betrun meðferðarstarf mikill meirihluta afbrota tengist áfengi eða fíkniefnum annaðhvort að fjármagna eða afbrot framið í vímu

setja mikið meiri fókus þar inn Jón hefur verið edrú í fimmtán ár og starfar sem ráðgjafi á Krýsuvík hann segir algengt að fangar hafi orðið fyrir áfalli í æsku þessi

sem er í dag þetta er ekki skemmtilyf þetta er deyfilyf þá segir Jón það mikilvægt að fólki verði auðveldað að verða virkir þátttakendur í samfélaginu ég þekki það af eigin raun ég hef hjálpað fólki

út úr fangelsi útvegað þeim vinnu bara verið svona vinur um leið og hann er orðinn skattgreiðandi þá er kominn krafa á hann um

það er sakarkostnaður og alls konar svona og launin duga ekki það er raunveruleikinn er ekki betra að hann sé að borga skatta og skyldur heldur en að fara í gamla farið og verði byrði

á þjóðfélaginu ég hef sjálfur verið hinum megin við borðið ég þekki þetta af eigin raun ég braut

níutíu og sjö eða það er seinasta afbrotið mitt í sumar þá hafi margir fangar aldrei unnið hefðbundna heiðarlega vinnu þegar ég sat inni þráði

heitar en fjölskyldu og þetta venjulega líf en raunin varð sú að sem betur fer er ég búinn að vera edrú í fimmtán ár og á frábært líf í dag auðvelt þú veist við erum bara örfáir sem erum að ná að verða fúnkerandi í norminu ef við getum kallað það það

og á samfélagsmiðlum vekur upp spurningar um persónuvernd og það hvernig upplýsingarnar eru notaðar segir forstjóri Persónuverndar þessi tækni gerir tækjum og samfélagsmiðlum kleift að greina og þekkja andlit fólks og kemur í staðinn fyrir hefðbundin lykilorð eða

til að til dæmis skrá sig inn á heimabankann forstjóri Persónuverndar segir að

skapi enn eina víddina í vinnslu persónuupplýsinga hver einasta rafræna myndataka

felur í sér að það er hægt að halda áfram með vinnslu og oftast án þess

að fólk viti sem hefur verið

þetta skapar margvísleg álitaefni í

geti orðið fyrir neikvæðum áhrifum

það er nú bara þannig að það eru ekki allir sem ná að vera með svokallað

oftast miklu meir heldur en mörg orð þetta eru atriði sem fyrirtæki eru farin að vinna með án þess að við vitum um það en er þessi tækni nógu örugg árið tvö þúsund og sautján birtist myndband á sem sýndi að samsung sími var opnaður með hágæða ljósmynd af eiganda símans enn fremur er fréttastofu kunnugt um að systkini hafi getað opnað síma hvors annars með andlitsgreiningu er aðgangur að líkamsræktarstöðum orðinn þannig að þú þarft að horfa í auga til að fá aðgang

hjá viðkomandi fyrirtæki hvað ef óprúttnir aðilar komast inn í þetta og hvað er hægt að gera með þessi gögn Jón Baldvin Hannibalsson fyrrverandi ráðherra og sendiherra segir fráleitt að hann hafi getað farið fram á nauðungarvistun dóttur sinnar upp á sitt eindæmi Aldís Schram

dóttir Jóns segir að hann hafi misnotað stöðu sína sem sendiherra til þess að fá hana vistaða á geðdeild

Silfrinu í dag en hann hefur neitað öllum viðtölum frá því að konur stigu fram í janúar og sökuðu hann um kynferðislega áreitni ein þeirra er Aldís dóttir hans sem segir að hann hafi misnotað

stöðu sína sem sendiherra með því að nýta bréfsefni sendiráðs Íslands í Washington þegar hann óskaði eftir því að hún yrði á geðdeild til að nota bréfsefni sendiráðs síns eða starfstitil í persónulegum tilgangi heldur þú að ég beri ábyrgð á því hvernig lögregla skráir þetta sem erindi frá erlendu sendiráði Fanney Birna ég ber ekki ábyrgð á því hvernig lögreglan skráir þetta og það er hreinn misskilningur það er enginn einn maður sem ákveður enginn það er neyðarúrræði lækna það koma að því fleiri en einn læknir það þarf atbeina dómsmálaráðuneytis atbeini minni í þessu tilviki af því að ég bjó erlendis þegar leitað er til mín

í neyðarástandi er að veita samþykki eða ekki frásagnir kvenna sem saka Jón Baldvin um kynferðisbrot ná aftur til sjöunda áratugarins en sú nýjasta frá því í fyrra hvers vegna ættu ættu þessar konur eða nokkrar konur að gera þetta sem þú það er ekki mitt að skýra það en það er hópur í kringum Aldísi sem vill vitna með henni þú

svo

og lélegur pappír að þær séu tilbúnar

ég er ekkert með neinar ásakanir um það fresturinn sem mörg ríki Evrópu

forseta Venesúela til þess að boða til kosninga rann út í dag geri hann það ekki segjast þau munu viðurkenna leiðtoga stjórnarandstöðunnar sem réttmætan forseta landsins maduro sagði við fylgismenn sína í gær að hann væri opinn fyrir því að halda þingkosningar ávarpaði stuðningsmenn sína á fjölmennum útifundi í

þar gaf hann í skyn að hann væri fús og viljugur til þess að boða til kosninga eins og stjórnvöld í Frakklandi Bretlandi Þýskalandi og á Spáni hafa krafist

á sama tíma héldu andstæðingar fund þar sem afsagnar forsetans var krafist bandarísk stjórnvöld hafa viðurkennt

um stuðning Bandaríkjanna degi áður en Guaidó lýsti sig forseta landsins John Bolton Trumps Bandaríkjaforseta segir að það sé bandarískum almenningi og fyrirtækjum mjög mikilvægt að eignast hlutdeild í

Venesúela

muni ekki boða til kosninga og útilokar ekki að bandarískt herlið verði sent inn í landið

hefur löngum haldið því fram að bandarísk stjórnvöld séu að reyna að knésetja stjórnvöld í Venesúela til þess að geta komist yfir olíuna sem þjóðin er svo rík af hann ítrekaði þá skoðun sína í gær og varaði Trump við hans nánustu ráðgjöfum

lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir mikilvægt að grípa strax inn í þegar ungmenni brjóta af sér og reyna að koma í veg fyrir að þau leiðist út í frekari afbrot það kalli á samstarf lögreglu barnaverndar skólayfirvalda og annarra sem koma að málefnum barnanna í Noregi er starfrækt öflug forvarnardeild sem sér meðal annars um eftirfylgni með ungmennum sem hafa leiðst út í afbrot eða óreglu og sér um að aðstoða innflytjendur við að fóta sig í norsku samfélagi áður fyrr var starfrækt forvarnardeild hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sem meðal annars hafði til meðferðar mál barna deildin var lögð niður en enn er

í eðli sínu að hluta til forvarnarverkefni

með verkefnið sem Guðmundur Fylkisson er að sinna og við hefðum gjarnan vilja styrkja okkur þegar að kemur að börnum og ungmennum að koma fyrr inn þannig að við kannski tölum ekki um forvarnir heldur

fækka brotamönnum Sigríður segir að mikilvægt sé að grípa strax inn í ef ungmenni leiðast út í afbrot fyrst og samstarf til dæmis í Noregi þar eru menn að vinna með félagsráðgjöfum og sálfræðingum og þess háttar inni í sinni einingu en við erum að vinna með þeim inni á vettvangi en spurningin er hvort að við þyrftum ekki að fara fyrr inn í þessa snemmtæku íhlutun þannig að lögreglan sé ekki bara að koma að þegar það er komið í óefni heldur getur verið hluti af málsmeðferðinni fyrr eins og norska lögreglan virðist gera við þurfum að reyna að nálgast þegar vandinn kemur upp krakkarnir

hætta að mæta í skóla það eru vísbendingar um að það sé mikil óregla á heimili

mikil vanræksla og hugsanlega ofbeldi við þurfum að fara inn þarna sem allra allra fyrst lögreglan þurfi að vera sýnileg og aðgengileg fyrir ungt fólk sem margt notar aðrar samskiptaleiðir en fullorðnir það

dæmis ólíklegra að krakkarnir unga kynslóðin hringi það eru meiri líkur á því að þau vilji senda okkur skilaboð Donald Trump forseti Bandaríkjanna útilokar ekki að loka alríkisstofnunum á nýjan leik til þess að þvinga meirihluta demókrata á Bandaríkjaþingi til að veita sex milljarða dala

til að reisa múr á landamærunum að Mexíkó þetta kemur fram í viðtali hans við sjónvarpsstöðina c b s veki deilur um listaverk áhuga og skilning fólks á myndlist geta deilurnar verið jákvæðar fyrir myndlistina þetta segir lektor í listgreinum fjölmörg verk hafa reynst umdeild hér á landi á undanförnum árum í hönnunarsamkeppni um listaverk í nýrri Vogabyggð í Reykjavík gengur út á að

ársins hring áætlaður kostnaður er um hundrað og fjörutíu milljónir króna málið hefur vakið mikla umræðu og sitt sýnist hverjum bæði um verkið sjálft og kostnaðinn

pálmatrén eru langt frá því að vera fyrsta til þess að vekja umtal og deilur hér á landi verk eins og geirfuglinn á Reykjanesi vekur

deilur vegna þess að

benda á að hann sé kópía af öðru verki eftir Ólöfu Nordal sem er í Skerjafirði og það er kannski ein tegund af umræðu síðan er sögulegt verk eins og vatnsberinn eftir Ásmund Sveinsson sem vekur upp neikvæð viðbrögð á sínum tíma af því að hann kemur fram með ákveðnar nýjungar í sinni list

sem svarar ekki hugmyndum fólks um hvernig myndlist á að líta út þá nefnir Margrét verkið

skemmdum í fyrra mögulega vegna pólitískrar skírskotunar þess einnig má rifja upp vörðuna eftir Jóhann Eyfells sem sumum þótti dýr þegar Reykjavíkurborg keypti hana í fyrra glerhjúp Hörpu eftir Ólaf Elíasson sem einhverjir kölluðu bruðl og sjómanninn

á sjávarútvegshúsinu sem margir voru ósáttir við að

yfir eftir að nágranni kvartaði undan verkinu

og og viðbrögð en er svona umræða góð fyrir myndlistina jafnvel þótt hún sé neikvæð og jafnvel til þess fallin að auka áhuga almennings á myndlist maður myndi vona að

ef hún kveikir ekki jákvæðan áhuga ef hún ef hún fælir fólk frá skemmtilegt en ef það vekur áhuga og skilning þá er það auðvitað af hinu góða og við munum þá

er til þegar talað er um hana vinnuhópur sem fékk það hlutverk að greiða úr einu helsta deilumáli Austfirðinga skilar ekki niðurstöðu fyrr en undir vor ákveðið var að gera sviðsmyndagreiningu til að skera úr um hvert jarðgöng frá Seyðisfirði eigi að liggja Seyðfirðingar hafi verið innlyksa dögum saman barist fyrir göngum með mótmælafundum og gjörningum af ýmsu tagi segja má að búið sé að ákveða að rjúfa vetrareinangrun Seyðfirðinga þeirra með jarðgöngum en deildar meiningar eru uppi um hvert göngin eiga að liggja Seyðfirðingar sækja mikla þjónustu til Egilsstaða og bæjaryfirvöld hafa talað fyrir göngum þangað undir Fjarðarheiði þau eru ein af þremur sviðsmyndum sem sérstakur verkefnahópur um

á vetrareinangun Seyðisfjarðar hefur til skoðunar nú er talið að Fjarðarheiðargöng yrðu þrettán komma fjóra kílómetra löng og myndu kosta minnst tuttugu og fimm milljarða sem stendur eru göngin aðeins inni á langtímasamgönguáætlun önnur sviðsmynd sem er til skoðunar er að gera göng suður til Mjóafjarðar og önnur þaðan áleiðis upp á Fagradal til Egilsstaða þau yrðu fimm

og níu kílómetrar eða fjórtán komma fimm kílómetrar samtals þessi lausn myndi einnig nýtast íbúum Mjóafjarðar en leiðin til Egilsstaða yrði fjórtán kílómetrum lengri en um Fjarðarheiðargöng

kosturinn við þessa leið er að hún byði upp á þriðju sviðsmyndina sem fæli í sér frá Mjóafirði yfir til Norðfjarðar þau yrðu að mati vinnuhópsins sex til sex komma átta kílómetra löng og með þeim yrði hægt að komast fram hjá

fjallveginum um Fagradal þessi kostur myndi líka tengja þéttbýlin við ströndina betur saman aðrar útfærslur eru líka skoðaðar svo sem að göngin undir Fjarðarheiði kæmu í stað ganga undir

Hreinn Haraldsson formaður vinnuhópsins telur hins vegar að ef Fjarðarheiðargöng verði fyrir valinu sé ólíklegra að hin göngin verði að veruleika fyrr en þá eftir mjög langan tíma þá yrði ekki af tengingu til

Mjóafjarðar í bráð og Austfirðingar sætu uppi með að komast ekki fram hjá Fagradal sem gjarnan verður ófær og klýfur þá Mið Austurland í tvennt vinnuhópurinn fékk k p m g til að greina sviðsmyndirnar og áhrif leiðarvals og hafa fulltrúar k p m g rætt við hitt hagsmunaaðila og sveitarfélög þá mun veðurfræðingur gera skýrslu um aðstæður á nýjum vegstæðum

við að skýrslunni verði ekki skilað fyrr en með vori ríkisstjóri Virginíu í Bandaríkjunum hefur orðið tvísaga um hvort hann sé á mynd sem endurspeglar kynþáttahatur og birtist í

hans þegar hann var í læknanámi í fyrradag baðst hann afsökunar á að birtast á slíkri mynd en í gær sagðist hann alls ekki vera á myndinni þetta er myndin umdeilda tveir menn í

annar sem meðlimur ku og hinn sem blökkumaður myndin er á síðu ríkisstjórans í frá nítján hundruð áttatíu og fjögur þegar hann var í læknanámi á föstudag gekkst hann við því að vera annar mannanna á myndinni og baðst auðmjúkur afsökunar

afsökunarbeiðnin hlaut lítinn hljómgrunn og krafan um afsögn hefur orðið enn háværari

hefur gegnt embætti ríkisstjóra í rúmt ár hann viðurkenndi hins vegar að hafa þetta ár tekið þátt í danskeppni og þá í gervi sem hann biðst innilega afsökunar á að hafa brugðið sér í

kröfurnar um afsögn Northams hafa ekki minnkað eftir síðari yfirlýsingar hans rúm tvö þúsund tonn af sæbjúgum hafa veiðst það sem af er þessu

og stefnir í mikla aukningu enn eitt árið níu bátar hafa og moka upp afla Friðrik Sigurðsson þessa dagana á úti fyrir Vestfjörðum hafi lengi verið nýtt í lyf og bætiefni í Asíu er ekki langt síðan farið var að stunda þessar veiðar hér við land og aflinn eykst ár frá ári á síðasta fiskveiðiári veiddust ríflega fimm þúsund fjögur hundruð tonn tvöfalt meira en árið þar á undan og það sem af er þessu fiskveiðiári hafa veiðst um tvö þúsund tonn ekki er eiginlegur kvóti á sæbjúgum og rætt hefur verið um að endurskoða löggjöfina eins og kerfið er núna fá níu bátar úthlutað veiðileyfi á hverju ári skilgreind eru níu veiðisvæði með ákveðinn heildarkvóta en utan þeirra mega menn

eins mikið af sæbjúgum og þeir vilja við vorum fyrir austan og kláruðum það hólf komum svo hingað vestur og

Landanum í kvöld þá að veðri austlæg átt og áframhaldandi frost á norðaustanverðu landinu en lítils háttar ofankoma með og hiti víða um og yfir frostmarki einkum með ströndinni hvessir víða á sunnanverðu landinu annað kvöld Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir ætlar að segja okkur frá

kvöldsins Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir og Aníta Hinriksdóttir fengu brons á Reykjavíkurleikunum í frjálsum íþróttum í dag Hlynur Andrésson var hársbreidd frá því að setja Íslandsmet í fimmtán hundruð metra hlaupi spennan var mikil í Keiluhöllinni í Egilshöll en þar fór fram úrslitakeppnin í keilu á Reykjavíkurleikunum og landsliðsmaðurinn Alfreð Finnbogason skoraði þrennu fyrir augsburg í fyrsta sigri liðsins frá því í október maður sem lauk afplánun fangelsisdóms árið tvö þúsund var tuttugu og tvö ár að greiða upp sakarkostnað hann segir sorglegt hversu fáir fyrrverandi fangar nái að fóta sig aftur í samfélaginu forseti Venesúela hefur léð máls á því að halda þingkosningar eins og mörg ríki Evrópu hafa krafist nánustu ráðgjafar Bandaríkjaforseta ganga mjög hart fram í að skipta um forseta í landinu lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu vill efla samstarf lögreglu og barnaverndaryfirvalda til þess að forða ungmennum sem fremja afbrot frá

glæpabraut því fyrr sem gripið sé inn í því betra pálmatrén í

því að vera fyrsta sem veldur deilum hér á landi lektor í listgreinum segir að slíkar umræður geti verið jákvæðar fyrir myndlistina í heild þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu í kvöld og takk fyrir samfylgdina þessa helgi verið þið sæl